أندونيسيا بيكون جوها استوائي يعني حار ورطب طول السنة وما عندهم فصول واضحة زي الصيف والشتاء عندهم بس موسمين موسم الجفاف وده بيكون من شهر خمسة لغاية شهر عشرة وعندهم موسم المطرة وده بيبدامن شهر حداشر لغاية شهر اربعه وده بيكون فيه مطر غزير ورطوبة بتكون عالية شديد يعني الجو في أندونيسيا بيكون دافي وممطر طول السنة